Vyakurya mee vyasaidiraa koona, kwa mfanoo irendaa, irenda kwasababu noosaidira koona koosiorya, maana kusurirya irendaa sana siuniweza kuona kuli sana.